Digero wuro ma chwiti yoryoreu mi chwiti tok yim niifireneu wine cheu bwe wuro yilam bwe nuwo tebchebti, nuwa liyabbo ti nuwa nubo wuro tamki bi kiliyareu mwa fiya bwe churo yau, nii wuro kirkir, chi chwa bidirdi mwa fiya bwe chuiro nyau ber boti, chi tunghi ri bweti yai, yori kabo mwa fiya irin bwechuro n bwe wuro a daati mor nere nubo dortibinere nii wuro yilam ki nyom ka ki nubo durko kab kanghe meu, nubo buro ma nuwa ker chir tiyeu cho chwo mo too dige ma nyimeu, nyii wuro nyimom kwaamau wii na yadda ma tokti na wonyeu akwai irin nubo buro wiranghi ki rayuwa ki yimbo chimbo yoryore wi kalewo, wo ma nee ma furang digerti mor yimem chim, yam chim ma turanghi dige kanghe wii wuro ma yoo mor yam min bo nin tikangye tiye wii irin nubo churo wiranghi fo logbangjong nubo durko wiranghi. cho chwo moto o dwen bwe bangjinghe win win kilam wuro na liya bitineu ma tokkerti dor chereh nyii wuro tikang bitineu wuro tun fiya bo liyar nyee nubo win win win win nubo ducche, ki bwicho mo mee cho mwi nubo cho nee nanghendo nu mana tokti sai nubo buro cha nee naghene kanghe bou an fiya cho chwo kii nanghendo mo mwa neyereri na cho kula chiko cho chwo mwa to- o diger mor yim chembo nin, yam chembo nin, ma ken kwaamati, kwaama a kung irin do wuro, irin nubo wuro ti fiyai fo logbangjong ko wuro nindi, bwe banjinghe an yaken kab, bwe bangjinghe an kun kan nyi kebo ka cho, wiiten tak wo ni- nin Hassan, wo ni- ni <noise> Mamman nubo buro tikang bwe banjinghe, nee nob bwe bangjinghe nanghen ducche, bwe bangjinghe cha tiye, cha chariti ki nubo buro cho dige ma toktiye kwaama a kwob kume nubo buro a yaken kab bibeiyo wii mer fiye merangka diger, na yau di an bou chinen ki dige kwali chi ne chiyeu, <noise> na chi bo chinen ki bifumero chi ki ni- ni chi meranghu di. Cho yaa chiko na cho keni keni kaa nubo durko nin frem kab nubo durko an wom chinen nure bou ki bibeiyo chwo mochwitiye cho, chi anfiya digeer chiya dok ti nyiyeu cho chwo nawo nye ka, irin nubo buro an fiyalo fo lohlabanghe kwaama min kennen tabre kanghe nubo buro dotanghe chi nuwati dor bwebangjinghere Kwaama nee chi digero chii chwiti fo dor bitinere no chi fiyamwo dot bitinero cheri kwaama, wo diikwama cheu ne chi, tabre kanghe chi nee chi, kebo chiri bwe bangjinghe no kanghe ya a titi ka fo lohbangjong, bwebangjinghe ya cherken fyen tanghe wuro nii wo tam ki bitinewo wuyak wuyake bwe bangjinghe cherken ki nanghen wii, bwe bangjinghe ya cherken fyen tanghe wuro bidom fo kaabo safe nini a- a--fyen nanghe bi yim more cheu cho chwo na an fiya irin nubo wuro bou tiki tikali lohbangjonghe, lohbangjong an cha kabum ducche, mi kenan kwaamati mi chwiti n boo bwee, in fiya bweee ki irin yimero wuro, nero wuro liya bangjinghe chikeu, Hassan chikeu, mamman chikeu, mi chwiti. Kwaama a kung irin do wo mor kanghewo mi more che yori ka bou chi chok bou nob kin wo niikangchek wo kebo kangchek chiye no mo bwe bangjingheri an tikangnen kanghembo ma bwe fabe chi chi nuwe chi too dikewo chi marang tiyeri chwakkanghu bou chi do keni chi to chi nechi ken chi yela chi bukangti no nyori bwe bangjinghe wi ki nero ken min ken kwaama, kwaama yaaaa tikang irin nubo biro dikere ma tokti tokau cho chwo win, kwaama ki- ko ye ka kenedi cha nekom kero ma tokki duweneu motok yawa kere miu ke kabum kwaamam kiden kwaamak ki den kwaama kero ma tokti ker ma tokti duche nawo nye wom toomo kwaama kero ma toki ducce nawo nyeu, moki chomo kwaama, cho nii wuro ya kung nubo burori na yaten kab chia tiire fo Gombe, chia yaken fentanghe wonubo yiim yimti tikanghem diketi fo Nigeria be nin kwaama a yaken ki chi win cho kenimito win no chi kuta chi lam fintane churo di dii bwebangjinghe mo fiya na bire dii kwaama an yirau fo nabire dii kwaama an yirau ti fo don merire ki mere na ken don cho nero wuro a tikanghe bwe bangjinghetiye. cho cho mi tokti na wo nyeu dike mi toktiyeu ma ki tok miki no nii ba an, fiya nii na wuro nyo kabum kwaamam nii na wo nyo kabum kwaamam tikang nub tiri daten ken kwaama a nenen iri bwe wuro, boo irin bwe choro mor fwiye mwe ken na fiya fubom na chiya tikali cho chwo min toktiye bwe bangjighe kebou nii tiye min yombo bwe bangjinghe ki twi ma yombo bwe bangjinghe ki kum ma yombo bwe banjinghe ki dikero wo ya auti na twalluim kecher bwe bangjinghe cho nii wure bwebangjinghe cho nii wuro ken kwaamati kirkir Yobe cher ma toktiyeu ma tok ker dor nii wo ki yimbou ken neu nii wo ki yimbou nii wuro ki yimbou keneu mo fiya nob an yau loh cho chari an too chari nee kecher naduwo bwe bangjinghe wii buro kwaama choku chiyeu no wo yau ki cho man ki chari cho da'a kume yobe kume tari chi kwaklibo nia mwegurom lochadi ayi nawi ye yira kile tou bini cho, tu dukako loruu dike kanghe kile nee kemwe wuro, nee farmi fate mun. na ya chuko loh na nee bibeyo na chorti mwem kwakal kwachanghe na ne bibei cho dikero wo bwang bwebangjinghe nenti bakni bak- fini finii iri don wo wiranghe ti fiyaranghe wi fo lohlangbanghe nawanye dikero ma ken kwaamatiye cho chwo weni manu a mwatati mani a diiti na yarda dikero faru nawo nyeu min fiya ker yau fa tome akwai biro turanghum buhu chan tik nyilok chik tu. u diger chowakaro yooti ki ya nee nubo biro man ki bikwane tacha win tacha Yob nubo boutiyaronghi kiyila chuko mor luwe bouti yoranghi ki yilai cuko mor luwe bwe bwa bangjijghe wam nuweb wura chume nawo nyeu kowane nii cha ki chachari cho wo chou na wonye kwaama bau ki mwebau kwaama a yila cha kicha chari kowanne nii yanzu yila, yila ken dikero wuro chi torangheu ki cha cho churo ba kwal kangke, ba kuronghi ba diketi wuro yilam chia bouti ki nini ki ker ki nii wo neebo diker nii wo nee bo dikereu bwe banjinghe nanduwo bwe bangjnghe kwenuweu bwe bangjinghe win bwe bangjinghe akwa dit di, nubo ti niuwai dit lod, no tee luweu tii kwa did dii nubo ti nuwi wiyak. diro chi ki kwadir ki yoti kume nubo beranghen kiye wiyek kowa yiim nyelo chek tifube la- teloweu an kwi chuwela tii kwa dir kwa dit loh digedo wuro ba matiyeu, fini finiyeka kom miyere digedo wuro wura nubo nuwa dotanghe ka bau cho cho nubo durko kwadirti dike mo tora mwa fiya kiye komi dowalka chek di yoken mo ka tibounghi bidob bidob tii bong bidob bidob kata kilchanghi mo kilchanghi tiyeu melako an yerau bou fiya neen choko mon tora kanghe mor kemwe cho cho bwebangjinghe tim dur chera kallo chane winranghe kanghembo nob ya merangheu diger kanghe kala chi kwadir dii yacheti firen chobichor tiri yacheti firen kabum nubo dur dir ko bokako tii mani bouti win. Laka fiya danger fiyer laka fiya yulin ka fiya yiimi fiye na nuwe na won mi cho cho nawe min tokamti mi ken kwaamaati min chobichorti yau nabi morkanghe bwe bangjinghe yaken kambi bwe bangjinghe yaken kambi kutanghe yarda bou kutanghe nawo nyee boii tikanghe kebibeu nubo biro mani chikeu nubo biro yaboni fiye meranka digero tembou kam cho bibeyo a cheri na yaken fiye meraka diker kom chikanghe chir komi damra bibei naduwo kanghe nubou mabou dikero yawan toka nagurang firanghe ki mobti kabi cher yera cho cho nawo nyee kale fullonghe sai mor yii mor merang diker nomor meranghe mor nyem diger tom bou nawo mor yii mor merang diker ki diker mor meranghe no mor yuwabi yuwar ti cheker cho chwo mor to- o naw nyee di, nubo duche nubo durche nubo durko tare ma chokanghe morne yuwabi yuwarti chotomti marang dikerti kuma kwaama tikanghe chiti kabou nawo nyeka a kwaama yi kanghe bwebangjinghe bwebangjinghe nii billingkere bwebangjinghe nii nyimom kwaama bwebangjinghe nii tikanghe kecherti nubo durbiro ma chobi chwo dir kwaama kwaama dor chire kwaama tiken kabi nachi bwa mwenten nabou fiya nabou cha na bwebangjinghe bwa mwenten yorikabou.